مبارك اخوي مبارك صديقي العزيز والله حبيت اني اهنيك وابارك لك بمناسبة زواجك واتمنى ديما تكون بخير وتكون انت وزوجتك ديما فرح وسعادة وهناء بتمنى تكون جرة عين ليك وان شاء الله ربنا يرزجك بالذرية الصالحة وان شاء الله ما تشوف ابدا بعد اليوم شر بتمنى تكون حياتك كلها خير وسعادة وهنا حبيبي يا اخوي